In yuku luli ja ku suuma rri ka kaan jin yua ku a vaa ku vistayoo jin este jin este <se fue la idea>.